Sɛ epɛ dɛ epepa wo fononoo mu a, dza ͻwͻ dɛ idzi kan yɛ nye dɛ, ebͻhwɛ dɛ gya biara edum wͻ fononoo no mu. Na afei, ibeyiyi ndzɛmba a ͻhyehyɛhyɛ fononoo no mu edze epue. Na apɛ nsu na apepadze a edze bɛpepa na edze apepa ne nyina mu. Iwie a na ahwɛ dɛ nsu no a edze pepae no, ne nyina awow wͻ fononoo no mu.